إحنا نفضي تكون عندنا او نكون رسام عضيم هذه أفضل عندي من أن أكون موسيقار عظيم، الفن هذا له مشاعر وأحاسيس مختلفة أهمها الرسام هذا التذوق البصري بمتع ويريح النفس ويهدبها تهذيبا، وإن كان تلك الرسومات تهدف إلى أشياء ومعاني نبيلة تكون أفضل بكثير.